सेविंग क्रीम रो उद्देश्य होया करै है कि जका री दाढ़ी हुआ बिजंबा लगन कर्या करै है। इन्नो बिना कोई भी बळ है जो उतऱया करै है। आज कल कई ही प्रकार की शेविंग क्रीम अवण दौर गी है। पर्र मं थरा गव्व का आदमी मा तो साबुन लगार ही सेविंग कर लिया करां हां। आ सेविंग क्रीम तो शेर आला हल्का उपयोग लेवा है मं तो इतो ज्यादा उपयोग कोण लेवा। इन्न उ बळ जल्दी उथर जातो करै है।